ഭാശേ ബുക്ക നമന ഥോഅത് ഐകു നീര। <noise> സമ്പര്ക ഇപ്പോന്ദു നമ ഇന്ഛിന। ജോഛനേമ് അല്പ ഇന്ഛിന ബവനേ നമന്ദേ। ഇപ്പോന്ദു നമ ബാശേ നമന ഇന്ഛ ഉന്ദു। നമ ഇന്ഛ ഉല്ല അന്ദു ഇത്ഥ്കോരുകോന്ദു। ഭാശേ പുദ്ധ്യ രൂപമ് അല്പോന്ദു പോന്ദ। ഇഥേ കന്നദ, തേലുഗു, തുലു ബാസേല। പുദ കൂത। അഥ ഉന്ജി പദ ഉന്ദു പോന്ദ। ഏന്ഗ്ലിശ് ഇദു ബ്രേഅക്ഫസ്ത്, ലുന്ഛ്, ദിന്നേര്। സ്നച്ക് പന്പേരേ പദ ഉന്ദു അന്ഛനേ ചുല്തുരേ। <hesitation> ബുക്ക നമന ഥോഉഘ്ത്സ്। ഛുല്തുരേ ഇക്ക ഇന്ഛ ഇപ്പോന്ദു അന്ഛനേ। നമന ഥോഉഘ്ത്സ് പര്പോന്ദു നമ ഇഥേ। സമ്സ്ക്രുതി ഇദുല നമന ഇന്ഛ ഥാന്കു। ദേരു ഔ നമന ബാശേ ഇദു ഗോഥ പോദു।